जसा अपणा देश में नई कारा आगी । नई कारा की कीमत ज्यादा रेगी। पुरानी कम पिसा में आवे। नई कारा कोई पाँच लाख में कोई दस लाख में आवे। पुरानी कारा का कई भी पिसा नी देवे। कार में कई सारा घर का एक लार बैठ जावा। कारा नई नई तरह की चालरी।